<hesitation> الكلب يحتاج على الأقل من تلاتين دجيجة إلى ساعة يومية من التمرينات عشان يروظ، سواء كان مشي أو لعب لكن في بعظ السلالات تحتاج تمارين أكثر علشان يحافظون على نشاطها وصحتها، <hesitation> وخلوها دائما أكثر تجاوبا مع- معنا.